इन्सेच्त्स् एब एम्पो प्रए चोम्मुनिचतिओन अबे बेलेक् जये अद गव् बगव् जति, गव् बगव् त्य्पेस् प्रए निहि सबे गव् बगव् सोउन्द्स् ति हुन् ल ये। ओब ओब एम्पो प्रा जेबे, <hesitation> एम्पो प्रए नि बगय् जेन्ग जेबे बर मुन्त्सिअ जै प्रा सिलेन्त् ए प्रए नि बर चोम्मुनिचतिओन् जये बेको जेन्ग हुन् नमोन। नत ए जये एम्पो प्रा सोउन्द् दि हुन् न देन्ग बेसेरे सोउन्द् बनय् न ननि चोम्मुनिचतिओन् खल म हुन् नजो मुन्त्सिने मोन। जेरे च्रिच्केत्स् प्रा, ग्रस्शोप्पेर्स् प्रा बेपर ह, अल्द अल्द इन्सेच्त्स् प्रा ह, अर जेरे होनेय्, होनेय्बीस् एब बेरे म बेपर अल्द अल्द सोउन्द् दि हुन् ल न ननि चोम्मुनिचतिओन् खल म। नत ए दिफ्फेरेन्त् इन्सेच्त्स् जत् थय जये बर बेरत् कल्लय् कल्लय् अर मिसनि सोउन्द् दि हुन् न एको जेन्ग खन न मोन। नत ए बैससुस् प्र नि रेसेअर्छ् प्र जेन्ग है जेन्ग मिन्त्सिने मोन ए बेसेर् बेओ मन्से गुबुन् थैत् नि विब्रतिओन्स् प्र जेन्ग है रैले ल ये हुन् न।